Ny karazana zava-maneno an, ohatra hoe ny piano an, ny, <hesitation> angorodao an, ny <hesitation> tam tam ireny an, ny <hesitation> flute na ny sodina, ny <hesitation> trompetra, inona koa? <hesitation> ny gitara zay.